لعبتي المفضلة هي اي لعبة فيديو او العاب الاونلاين بشكل عام، استمتع فيها وايد لانها دايما يعني دايما ينزل لها تحديثات واظهارات جديدة وهذا يخليها ما تصير مملة هذا النوع من الالعاب في اكبر قدر من التنوع والافكار المبتكرة